Ti nridi ti kuii dá ta saltén jaan ta hu u un. jan chó ti'nana a yá'a ta nrita nrea casuela, casuela inka ta nrea deen, xhi hu u un. yá'a ichi chikona, ta kidi brro jan choa.